Kalau ini au sendiri au lebih memilih nanu banyak waktu daripada au ini nanu banyak doi. Sebab kalo ita nanu banyak waktu ita bisa luangkan ita waktu untuk keluarga na untuk saudara tapi kalo ita doi uka suatu senggang ini ita. <hesitation>